ayi muɛn co sina anɛ numerohanɛ matete ayi ma se sa ɓweɲu ɓwɛhozin ɓiatin ma bena ɓiaɓwɛ hoya mumero de ho numero ɲunum so ayi ɓwɛhozin ma beɲu fu ma deere biatin ɓwe ma bena